﻿اذا اضطريت ان اذهب الى جزيرة مهجورة، ندي معايا صنارة باش نصيد مدام جزيرة، فهي حداها البحر. ن-باش نصيد <hesitation> خدمي باش <hesitation> باش نقطع الحاجة اللي نصيدها ولا النباتات اللي نلقاهم في هذيك الجزيرة. ندي معايا كبريت باش نشعل النار، باش نطيب الماكلة اللي نصيدها ولا اللي نلقاها. ندي معايا تاني طاجين باش نطيب فيه، وندي معايا الغطا لان اكيد في الليل يجي البرد.